<noise> Toh baran nah rehreh akak i- ting on- kai tarai, mading nah i hartabar, mading nah ep minsian ikak laulau khol.